Ay sarin ognkani eska nermon ay. <hesitation> ogntani ayga <hesitation> aika jagadke, eksa nermo, mogikon mokikani eska nermo, <hesitation> inen karamido ay wala asrin mola nermo, wala agar <hesitation> ingir mogrei gasi gasi dakan iskemo.